मांस थें संग्रहित करन कू सबसे आसान तरीका च कि विथें फ्रीज मा रखै जौ। मांस कई महीनों तक फ्रीज़ मा सुरक्षित रै सकदू। येका अलावा दूसरु पारम्परिक तरीका यू च कि मांस थें सूखेक रखे जौ। और विकू सेवन तब करै जौ ज़ब मौसम अत्यधिक ठंडू हो या मांस की उपलब्धता कम हो।